Kua tembiporu, jaeko yayoe vaera yande piso, yandero ipiso, kuako mopëtï trapo, ñamoakɨ, jare ñañonota ɨvɨrare, yaipisɨ vaera pisore, jukuräi yande yayapota